Rə jigu Niya joyu a gugi bwi ləmangki gun rə mori ki kən fimən kak jər rə mori nfiməm kak ki, ki kən Jəre wa tari nbe kura kasənte a gʊ kwani ndəbe yən, yənamən yəna mən gən wʊne gɨka ko gən wʊnə ga nyənamən bən yəramən kasənte bən mwa kərang bən nəngnga Jəni Jauri, nəngnga Jəni Jauri ki kən bʊwe bətəbi kikən ne Jəni Jauri hi a jau ba diya kante ki, ki kən tən a kante ba hanjim a diya kante ki, ki kən dəga kan yəgi yənawe kan da miyən ki mwarmən ki kən be dəb ngʊ ndi gra La di marawe hi, ma'awe hi kawebi ki kən be mwa kərang wʊrə yʊwi kenan mwaki mwarmən ki bən wai hi ki, ki kən yəgi chichi fan kənling chichi mən yərməna gai ka dagi swer dəbən nəngnga rə kangngən ki, ki kən nəngnga mewe ki, kikən dadum gun ki kən kabi mwa kərang switən ki mwan kawe ki kən swi, switən ki a kobiyewa kan, koboye wa kante ki kən tau hanjim waitən hi miyatən kikən miyatən dʊte miyatən dʊte mwarmənki fanwe hanji mo be chiro chiroyi a chiro chironi ki.

Gon sʊwerəmo hangu ka rəgi indai Jəna gani ki hənga ka gəre bəri ni barangʊ Ni bʊwa bwiyʊ nyui ya mʊwe ni bari ba sʊta təne jəni ba be bane hang nyuiyamu we meba sʊwe go kəgə wʊna ti me sʊwere jəna boniyʊ ko Jəna nera tə nʊwi nyiya mʊwe meba sʊta sai ba bʊwe nibari me jʊni tʊwi wʊ fa ma Nibari ba be ba sʊta <hesitation> mən nyii nari ngaki ka dautənwe mtʊga nibaramu, ka daʊtənwe nnəngnga tʊn ji nibariyamʊ ba nui fʊrdə kaʊwʊnni bətə chitən nibari a kai mebən tʊg nibariyanmu nibariyamʊ merə gʊji ka daʊtənwe sʊwe mo na kamə nə gʊji ga nən tʊgai mən kamənəge fa ooh maiwai iri kəngke me ngagu nəngna nate mo maki nan tuga bwite nəngnga nate mo kwan merəji nən tʊga a gʊlənki nan tʊga a gʊlənbe ki nən tʊga nyuiya mʊwe nibari karə məndang ka diya go swerri a kawabwi nibari abe sotəne go kən si jəni jauri ga go me jəni tʊwiwe nibari ka jər a kabe a sʊta Jəni tʊwi a be gəre kən ne hangu, hangu a mwabe kəran, baan hanjin ka sʊ ngəbga nyuini nyəbga nguiniyə. Nyʊiyamʊwə ka yaga daba damar kabə a wʊtana andan ka mʊngdə a wʊtana mandangnga mo o man nanga mo nganə nabba kai ka jir mə nab mwam a kai hi daga mə sai nibariyangʊ na hangʊngʊihi kaman sotana mo ai kamkam mo na mo mida mo indai ta nangnga bwigatə tan nibariyamʊ ki wʊlai ba dagan a jiya mandong ka ni bariyamʊwʊng ki man barə ra damarrang mo mandangbang mə ba tʊgaganaga mon mida iri a kankə mə ngagʊ ba ga nibani ka tawə jʊwi jarrə ka dabə daman fʊngrə nibari raga marə wʊri go nikʊ nikʊ nikʊ kaman sotanə mo o nibariyawʊ gani nikʊ ga nibarriyamʊ ta bʊ natabi har wajən ta gwar ta bʊ batabi amma man sotana nibari yamʊ mo nikʊ mo kankam mo mida mo iri kangkə mə agagʊ mida ngwiya mʊwə ka kawə bi ra yambam a mi kabairə a gwiro kabar məraji swimanbi məkam mo na mida bagi ka nga natə bagi kʊma a ngabə natə ngʊiyamʊwə yobiyangʊ a dontanbawa ni fʊngri mərani sotanmo naka nangnatan iri kanka nibariyangʊwi ba man chalagan ngʊim ta nangnga natə ki ta chʊ ni bariyamʊ nibari man faʊ mo ko gan wʊnəji hamgʊ a sʊwərə.

A ma kida maba sʊrʊrə yam bali da yobiyangʊ fwʊyangʊ, fwʊyangʊ məngagʊ ngʊi hi ma məba ngarə go batam ma diya a go a go go chatata tənjiyʊ ba sai nə, nə ma ba doman ba tʊmgngə go sotanama nibanamʊ man faʊ damar man faʊ nganha ban chʊ ka mada əana nibaiyangʊ mə fa tamtan chamar a nəmiyʊwi nəmʊyʊ ba faʊ chamar nəmiyʊ ba faʊ nganhana yi a tʊ afaʊ aa kaina nabbi ba ngawə chamar kika bə a nə go hangʊ a tamtana nəəngʊwi iri kankə mə ngagʊ ba barki dʊk dʊ dʊkka nibariyan mə gai ki hangʊ ka nangnga tan ngan a nibariyagʊ iri kankə mə ngagʊ man chalagan mo ngamo ta chi chiin ba lamangngan ta chi chimba lamangngam tan nababaram ba janam jim bajanam ta chi chiim ba lamangngam tan balamba janam barki fʊla wə kojiyʊ ba ma go yaganoi a mʊriya kaitan kanawi ba dab kwanki ni nan chi kiniwə kadi ka banan chinan wʊnə wʊnə ba nangngai man wʊji wʊnə ba nangngai man wʊji wʊnə ba nangnagaiman nganha.